Ngom kare ge ngam so foturu ngom na bada ge ngula-ngula, so japu se magi soru coma nyao sinanga. ngula-ngula ge kalo ngom oyo ge ngom na bada nage rasa futuru, ngom gahi karja bato ngom pleca bahaya karena ngula-ngula ge so koroho ngone na bada madoya